O vahutate rio toa. O aba na kikira rori bono o toa mene aan teori me. Me beori raake rori beo toa be nata kurus ri baari, toro paaku bona inu a banis vee. Mene mene vahopo vavavihi ri baari. Ahiki ta <hesitation> taba ree teki ri nana baari. Ge o naaba kavekaveru ea gono. Me beori paaku bona banis, na kikira vamataa rori bono toa. Ro tea taem beori raake ore avete komana orepaa mata bona banis orepa tavusu avete bata maari, avetee batari ona maa tav aan ge kasi bataari bona kauana, gono batai bona maa kukuri. Tea taem be tauravi bata maa, kahi nao komana vaha rori inu teori. Tae pa tara inana ven a too kikira teori a mataa. Evehe bean sa kikira vamataa haa ri raori a naaba kikira te ge eara a naaba to vahito toa rori, o bero kahi rova batari asun bata ri maa riori. Me eara to saka nata haari tea kikira toa eara saka ante haara tea kikira toa. Eara saka ante ha raara tea eori o toa tea tara inana araara tapae na kao binbin rori. Aan binbin bata rori, orepa rova tavusu vai bona orepa rova, to meha aba paa aan ri bari. Evehe e toa vai to tara inana nana bona too noasi nae. E toa vai to vaa aan tamuana nae bara e toa vai to tei nana tea banis. tei vakus bata koari rapana inu tea aba vai to vahito nana bona. Evehe tea taem be tan aan, goroho Na tei nana tea too varoasi nae. Meo taba mataa a taba a beera teara, eara toro tei mea banis tea kikira toa orepa nata ni karaara. Beara mamata kiriori orepe nae tea va veavihi nake bona kukuri tea aan. Ei bea tauravi ean kahi paku nao nom o sigu tean, pa roma vaevuru tabee pa nata vaevuru no maan ean e tee a too vahito nana bona evehe a aba vai to hiki nana pasi nagu nana tea vatatainana tea tauravi, ahiki ta toa topa noman. Pa aan ve a meha papana tabe na kao pinopino batana, sa nata hana bene te to vahito na na bona ge tee to vahito nana bona. Me beara tea kikira toa eara toro paku a banis ge a tabaan teori tei koana rapana inu repa rake nana ta aan bona ore aan pona sa nate haana tea nao binbin vahaa. E toa na nao binbin koana beve behu, orepa kao pinopino tea rake bona tea meha inu. Me ean to rake nom e toa re nata niki vuan kikira vamata eve, ean e too noasi nae a mataa pasi tara inana nom vaan ge bvaitono inana bona koara tean bean koara nao vakakao vaevuru maa. Ean to saka nata hanom tea kikira toa ean toro vasusu vamata tea kikira toa eara toro vasusu mata tea kikira toa. Toa repa tara inana re nata tea baitono inana nom arara orepa eara tome vavorivori pino raara beo meoho aba aan ri bari ge pa rova rova pinopino koa.